صراحتا أنا ما نحبش نسمع <hesitation> لغنا ياسر ياسر. لو كان نرجع نسمع ما نسمعهمش كلاسيكية ياسر ياسر وما نسمعهاش جديدة جديدة ياسر، تكون حاجة محترمة <hesitation> تكون حاجة محترمة فيها كلام طيب، وتعود بإحترام <hesitation> وتكون جديدة ثاني ما تعودش قديمة ثاني مولاها تقول يسمع في.